Ia, famafa, famafa zen̈y baka izy hamafan̈a raha kay fomba fan̈adosoany loto zen̈y. Misy tahony baka zin̈y adoso zen̈y fafan̈a zen̈y raha io afaka an̈adosoa-nô raha mety tavela misitrisitry amin’ny amin’ny sima zen̈y.